﻿Kua tembiu grumak jeiva aikuaa, mbaetɨi aikua kiraiko kua tembiuva jare kïraïko oyeapova, erei se jaeva jaeko mopeti tembiu oyeapo vaera segun yande condicion, oime amöguë oikokatuva, oime amöguë paraveteva <hesitation> oime yave ñanoi opaete mbae yande puere vaera yayapo tembiura yayapo opaete jokua ndive, mbaeti reve yaiparavo amoape erei cada tembiu ñoguinoi ipropio ingrediente, jokua segun se jaeva condicione de la gente öirupi